مېوه که وچه وي که لمده دواړه د صحت لپاره ښه دي هر يو په خپل وخت او مکان کي ځانته فايده لري او د انسان بدن دواړه مېوو ته اړتيا لري